أفظل أكون الطفله الوحيده لإن كذا أقدر أحصل على إهتمام أمي و أبوي بالكامل و أستمتع بوقت خاص لنفسي بينما وچون عشرين أخو ممكن يكون ممتع في البدايه بس بيكون في زحمه و صعوبه في الحصول على الرعايه و الإهتمام أفظل الهدوء و الخصوصيه.